ها لو كنت عميلة سرية آآ كنت حندور يعني طريقة انها نخش المنظمة، آآ بشكل غير مباشر ونراقب يعني تحركاتهم ونجمع كل المعلومات اللي نبداها، وما نخليهمش يشكوا فيا